والله احنا كمواصلة يعني الطابع الموصللي غالب علينا ما نطيق نعيش بقريات بقرى صغيرة بمكانات لان مثل ما موجود هو مدينة الموصل هي مدينة كبيغة كلش بيها تفاصيل وامور واثار و يعني فد تفاصيل كثيغة تعودنا على هوسة المدينة تعودنا على عالنهر اللي يمر بنص المدينة تعودنا على كثيغ تفاصيل ما نطيق نفقده ونطلع نسكن بقرى صغيرة ما بيها أي اجواء من هاذي صح انو سلبياته كثيغة المدينة انو الازدحام وال كذا بس كذلك توفرلك فرص عمل توفرلك حياة مريحة توفرلك مدارس وامور وتفاصيل قريبة يعني آش تحتاج آش ما تحتاج كلو قغيب منك فيعني من هالجانب خلي نقول انو المدينة دائما افضل اما اللي يغيد يرتاح نهاية عمغو بعد التقاعد كذا يطلع خارج المدينة اللي هيه القرى اما انته ك شاب المدينة دائما افضل